Pued madyë ëch dun jëxpë yë ayu'ujkë tsu'ukyë, mëdë tsu'ukyë, xi'i naranja china, xi'i yë t'sbox, jadun yë, yë ëch dun jëxpë madyë ëch mas kumabyë mad du oy jëxnë juëb yë tsu'ukyë, tykyëxpë jue yë jantëm pyak jabik padyë oy jëxnë juey.